Nsob ebani agomo nsob agomo asara uba agomo nsob agomo nsob avovongo, avongo neni ashi, agomo nsob agomo asara shin agomo avongo neni ashi avongo agomo asara ma domo ga shin ayo gbogbori asara neni avongo neni eshi agomo nsob agomo asara ma uba ayo agomo nsob agogomo edudu ye aje izim, dong izim ayo <hesitation> agomo nsob agomo ayai mo nang eshi ma eziba edong ayo gbogbori agomo nsob agomo ayai mo, agomo nsob agomo ayai ngbangbang, ma esa abo gbogbori wa nsob egumo eyia mo, ama snob agomo oveven nwe eme eshi, <noise> ma esa, ma ngbangbang ye agomo aji beji agomo nsob agomo ayai oveven gbogbori ma uba ye agomo anonobo ye emo awuri ga uvige wa nwe snob agomo asara mo, ma ovini ye agomoasuksood wa snob agomo asara mo, ama snob agom oveven nwe be eshi edodogi ma oven ba afe ga imie sood ye egono emo abo mo dros, ma epigi- ibi ayo wa snob agomo asara mo, asara mo eshi, ama snob agom oveven nwe be me enyi etuk, etuk me ere ga imie